Eh, dint 'o tiempo libero m' piace 'e fa 'a pacchia. <laughs> No, diciamo che so 'na persona particolarmente iperattiva. Quindi a me m' piacess 'e fa tanti cos contemporaneament. <hesitation> E stess 'a casa, comm scenness, m' ne jess 'a fa nu gir 'a Napoli, poi me ne jess a fa, non lo so, 'na spa probabilmente, <hesitation> facess tanti cos, ceh non mi piace stare ferma. Spesso e volentieri purtroppo capita che, <hesitation> la domenica soprattutto, perchè poi stiamo parlando di, appunto tempo libero. <hesitation> Io durante 'a settiman 'o tiempo libero nun esist, se non quelle due orette che mi vado a fare in palestra. E quindi quello è il mio tempo libero, che è comunque un impegno, pecchè è come si foss fatica. <hesitation> Ceh però generalmente il tempo libero lo sfrutto, un pò il sabato e un pò la domenica. E quindi 'o sabat durante la giornata me ne vado addò 'o parrucchiere quando riesco, mi vado a rilassare un pochino. M' vag 'a fa nu shampoo, m' vag 'a fa nu bell massaggio alla testa e così si acconciano i pensieri e poi la sera m' vag a mangià coccos con gli amici. <hesitation> M' vag 'a mangià non lo so, pizza, panino, jamm 'a sbarià nu poc, oppure <hesitation> ce ne andiamo a fare n'aperitivo e mi piace assai proprio Sfruttare questi momenti per stare in compagnia, io non non riesco a stare da sola, sto bene da sola, ceh riesco a sta sul ij, però nun m' piac. Ij aggia sta, aggia sta, miezz 'a gent. Aggia fa 'o burdell ja. <laughs> Mi piace proprio 'e sta in compagnia, jamm 'a fa, non lo so, <hesitation> nu gir, <hesitation> oppure se se tipo beviamo qualcosina. <hesitation> Tipo venerdì scorso è capitato ca, stevem nu poc brilli e quindi ce n'amma jut ngopp 'a pista 'e pattinaggio che sta qua nelle mie zone. E ho trascinato due miei amici che non sapevano pattinare e abbiamo pattinato da ubriachi. Io riuscivo, riuscev nu poc 'a stare in piedi, nonostante so carut mezza vot e riuscivo a portare pure a loro. L'altra volta siamo, siamo andati sempre sai su queste giostre. Poi a me m'piace a fa sti cos. Non sono la persona, nonostante la mia età, nun m' piace 'e sta, chius dint 'e bar, chius dint 'e i luoghi chiusi. A me m' piac 'e fa, <hesitation> mi piace 'e ji sbariann ja. Sì, vedere anche posti nuovi, qualche borgo, qualche cosa di particolare Però, sostanzialmente mi piace un pò il brivido, il brio. La cosa divertente, che aggia sbarià sostanzialmente. Però mi piace condividere il tempo. <laughs> Diciamo così.